Atrof muhit haqida o’ylasam, atrof- muhitni ranglar bilan qiyoslagan bo’lardim, chunki misol uchun <hesitation> qaysidir oylarda yashil bo’lib turadi atrofimiz qaysidir oylarda sariq qaysidir oylardarda oppoq qaysidir oylarda xar xil rangda push sariq ranglarda bo’ladi. <hesitation> Chunki bu fasllar almashinuvi bilan bog’liq.